مرحبا صديقي اشونك اخبارك ان شاء الله تكون بخير دحق لا تنسى انو اليوم تجي تتغدى يمي ولازم تجي تتغدى ما بيا مجال لا هذي تثولا مثل كل مرة وتنهزم ما تغيد تجي يمي حتى من بعدا نطلع نفرفر على جماعتنا ونشوف اش عدنا.